Amin'ny lafiny araiky ilaigny magnapaka fifandraisana amin'ny <hesitation> teknôlôjia izany hoe ôhatra agnatin'ny andro araiky mba tsy mitantagna telefôny fa mamaky boky kanefa ndraiky amizao raha jiaby efa efa teknôlôjia miasa ôhatra telefôna, ôhatra ana koa tsy mitagna telefôna ndraiky mety misy appel tsy tsy hitanao na misy raha important tsy hitanao dikan'izany ilegny ny a fagnapahana azy fa tsy atao elabe.